जे ऑमलेट भी भानो तो सबसे उम्र तो एक शोंड लो तो टेंडो टेल पेरनो कोनिकशो या टेंडो कोनिक जिरो धोनीया टेटके बैड बटी फतो या टेंडो पर देओ। या टेटके बैड कोनिक ओकनो देओ या टेटके बैड ऑमलेट तया होन।